Alo primeru precisamus el hilu d'algodón. Alogu ya es tecé-lu comu queramus pa dá-li horma de niqui o lo que queramus.